Kwbangma mal mata rok hakor khurwui mano. Amo rok wngkha sinjo sui khorgosh siyal tei misroom. O mal mata rok hakor khurwui nog slamo tei bwsa bwtwui rok no o hakor o tani o. O hakor o bohrok satung watwui nokbar ni jorao o habui tongo. Manthokma jorao o mal mata rok bongni chamung tei nwngmung manwui rok no kwbangma khe thumwui toni o. O hakor no nugya jagao khur o jaate chopropnai mal mata rok nugya wngna bagwui. Amotwui hai khe no hakor khurnai mal mata rok o hakor o bwsa bwtwui bai tonglai jao.